Ny saho zany da mampiasa ny lelany lava igny amin'ny fihinana sy amin'ny fitadiava sakafo. I io koa da afaky mandraba ny trondro sy ny biby kely amin'ny alalan'ny fametrahany ny lelany sy ny fisarihany azy ireny manakaiky.